Barka, pisha e bire ofrojndë hije e bukuri ndë peisazhe, ndërsa pemë si arra, kashte e sekvoja jandë të njohura për madhësindë e jetëgjatësindë e tyre. Ktò pemë jandë të rëndësishme si për mjedisin ashtu edhé për përdorimin e njeriut.